'Ngo rune ni si ni'in ne' bin sisi nej ngwi chana, ni si 'hiaj nej bin si un a'hui' nej rruhuaj 'ngo ko'o, ni a'bi ni nga hia'aj ni bin 'ngo 'hiaj rune cha ne', sani si rruhuaj ni ne' sí' ni nitaj si ni'in ne' ki'hiaj chukui' ne', sani si ni'in ne' bin si ngwi chana ni 'hiaj chukui nej rune cha ne', ta bin 'ngo ni a'ngoj bin kwuenta ni'in ne' cha ne' 'ngo rune hiaj utin' nej, ni aranj nej riki 'ngo torta nej utin' nej 'ngo hia'aj nej utin' 'ngo natsin ngaj ni araj nej riki 'ngo torta, ni be ta bin si ni'in ne' cha ne' ni ba a'ngo rasun sani nun ni'in ne' taj cha ta go'ngo ne' chiñán ne' mánj.